Die nu m bee doo sor m ɛrɛ sẽẽla sa m ma doo lorgor nu e alu abɛɛn nor pie sor m bẽẽ kii wɛɛ ɛp nyo akpo laamaa ale bee m kii e ken gor ken ba bira elo akor a lo yere dee ma le bu akpo laamaa m bea kü lo keh m lɛɛa ɛp sor ma ɛp ba sa a doo nee kɔ loo mɛ a yaabi yaabi a yaabia sa m da ɛrɛ ɛgah m keeke mug pio sor. Sor maa keeke mug kpaa lo sor lo mɛ suken m kü naghe tɔ zü nu m bee doo naghe gbene maa ɛɛ nor e. sor em ɛrɛ a sor sa m maa doo lorgor nu ahu abɛɛn maa ɛɛ m wɛɛ su kpa m buun pie kpa m wɛɛ buun naghe bere kpa kae buua kpa kpana loo bee lu nee tɔrge tɔkpa ale bee kɔ m buum pya wa doo kɔ m sua nu gbaaloo lu nu maa bee sua lo nɔa ɛya nyere ba mɛ le adoo kɔ m da sa ɛrɛ aga lo sa nornu sa sua nu a sira nyoue ne lo abee sira nyoue pya nu m wee doo gilo. Then pio su m su naghe teh m aghe teh ken e ken m dap su etɔp pya nee ten nyo dee m kaana nee wa muɛ lo nu aya doo ne kɔ loo mɛ ayorbia adoo kɔ sor mle doowo pya nee m idaa sa sua naghe loo zü pya nu m wɛɛ doo gih sor mle see a na ma ken doo pie sor m le aba tɔ m le aa buun kpa lo nɛa yere ba mɛ kaana kaana then lo a le loo so dee bii akor mɛɛ kɔa pie sor m da kii ba wɛɛ kpe kugi sa su ɛn ma m igi ten ken sor maa ugu ten ken m le lo ken ɛrɛ ba kpa abua e sor e ba ɛɛ sere loo bü akor ama kan mle aya ɛp doo ken adoo mmɛ ama sor ba wɛɛ ɛrɛ ball e pya lo bue ken lo bara si loo olu amia ken ole naghe ãã ɛp sor m ɛp sa kɛrɛ a naa lu aloo ken a bee mɛ nia doo m wɛɛ kɔmɛ bece a lu nu pya ali so naa eeba m yere dee yaa a zü oo mbee su kɔ mɛ alu bü e doo kɔ pya nee a ɛrɛ yor ɛɛ pya nee a dap sa ɛrɛ ɛgdh ba ɛrɛ ɛɛbu kpaa lo sor adoo kɔ m wɛɛ su lorgor e ken a neah doo m wɛɛ su nia bü ɛgere ba nee dap eeba sa doo kɔ m dap ɛrɛ ɛfɛɛloo lo nu a wɛɛ doo kɔ m ɛrɛ nor ɛrɛ ba nee a eeba m wɛɛ su m wɛɛ ken nɔa nu M mm nee e-mm mu bu nee ale bee kɔ m yae a zü oo ale bee kɔ m kana kana ngo m bene ɛgere sor ɛrɛ ba ken a meah doo then zü mu m bee doo naghe maa sor wa lo sor m ma doo lorgor nu m da kɔ ɛrɛ pya nee nu wee sira loo ale poro sira nu may be nee bee wa uuh loo ale bee kɔ sor nee wa uuh loo a m da wa ona loo sa si wɛɛ kana wa muɛ kɔ ba ɛgere loo but lu nu ale nee defen nee é ü sua sor a sara ye nee bee maa mioo’ e alu lenu asira m seen kana wa nulɛ sa wa nyone wa nyone ɛrɛ ɛɛbu lo zü onu a lu nü le nacghe ken m nyone nee wa sania o gbaa ɔɔ i gbaa ɛrɛ ɛfɛɛloo deden nu ama doo kɔ mɛ deden gbaa küsi bu si dee keh aborloo doo lo nɔa cu nu bee su efɛɛloo sua nua bu buc a doo kɔ pya gbo nɔa alu pya nu mda wɛɛ doo goh sor em ɛrɛ e sor m maa doo lorgor nu a lua bɛɛn m da sor lo nu ama sa wɛɛ su wɛɛ su fɛvah naghe sor lo nu a lu poro dogo nyo bee baɛ bɛɛ kɔ zü mu kɔ nee e ale aba zü dɔ lu nue poro edɔɔ da su sia poro tam a doo kɔ mda lec aba zü dɔ sa m ɛrɛ mu maa doo a doo kɔ lo nu a bee doo kɔ sor m ɛrɛ sor e alu pue sa m maa doo lorgor mda su lo sor su daa dorna nu e aw tam dɔ bere ale pya mɛ waa naghe loo ken m wɛɛ doo doo loo.